Taweni a jongi nefa maɗa sai ka wari ka jaɓi, noy lotirta fanɗe nden, e ɗun ɗo e ɗun soyi. Mo o buni a darta e ndiyam maɗa e hatae maɗa e sosoji maɗa toni ɗun jaɓi fa ɗun hukki ɗun ɓauli sai keɓa leydi janeri sai nanoɗa fande nden, ɓawo majum ngatta hattare ngatta sofu jiggi a fa laɓa mbittina ndiyam lota haa laɓa.